ഥൈലന്ദ രസ്തബശ് ഏ ഥൈ। അകല്ന ലിതേരതുരേ ദു,। ദുമ്ബു ദ മത, ബുദ്ധിസ്തു ദ കല്ന പുര ഓന്ദു, ഫോല്ക്। തലേസ് പുര ഓന്ദു। ഥൈലന്ദു ഇന്ദിഅദ രമയന ദ। മിഥ് ഏകുലു, അകല്ന നേ രമകിഅന് പന്ദു അകല്ന ദുമ്ബു। ദ കല ദ സ്തോരി ഓന്ദു ഥൈലന്ദ അദിഗേ വന്തേ കാര। ഉപ്പോന്ദു വന്തേ അരോമതിക് ഉപ്പോന്ദു, ബക ഉപ്പു, പുദി। തീപേ പുരല ബലന്ചേ ഏദ്ദ ഉപ്പോന്ദു കല്നി അകല്ന। ഫമോഉസ് ദിശ് പന്ദ പദ് ഥൈ തോമ് യുമ് ഗൂന്ഗ് സോമ് തുമ്। മന്ഗോ സ്തിച്ക്യ് രിചേ ഓന്ദു പുര ഓന്ദു ബക അദത സ്ത്രീത്। ഫൂദ് ചുല്തുരേ മല്ല ഓന്ദു। അദത പര്ബ പന്ദ സോന്ഗ്ക്രന്। ലോഇ ക്രഥോന്ഗ് ഇപേന്ഗ് കേല ബുദ്ധിസ്തു ഫേസ്തിവല് ല ഓന്ദു। പര്ബ അഛര്വേര് ഏകുലു ഭുദ്ധിസ്മ് പുര ഏദ്ദ മല്ല। ഥൈലന്ദ ദ പുന ഏകുലേ ഥൈലന്ദിദ മുഅ ഥൈ। ഓന്ജി മസ്ത പോപുലര് ഥിന ബോക്സിന്ഗ് ഗമേ।